Uncálaŋ tibú kay mëëndíŋ yá opital, búwëlu búko bëëñalal bëëmëënţándanabun búbí këëncët búnitab bël. Mëëfañëbá amëënţú bël këëwín kaloŋ kánjin kay, ţí mëënko báanjínal pëëñal <hesitation> uwúndo kaţú. Mëënkaka mëëntibar <hesitation> ţënko, táaso cáranu mëëlaj <hesitation> mëëfal mëëlaj kántërëná ţënko ţëëmëënţ ţun. Uwala pënam këënţú dí mëlik këëntërëná ţënko ţëëmëënţ ţun këënjínjab këëntër.